Ebinyonyi nimanya ebyemiringo nk'eena, ekinyonyi ekyokubanza nimanya enkoko, enkoko yo kakuba ekunga nimanya nti hati iraka eri ry'enkoko, ekinyonyi ekyakabiri nimanya entuuha, entuuha nayo kakuba ecura nayo nimanya nti hati egyo ntuuha, ekinyonyi ekya kasatu ekinkumanya nibakyeeta rwakisookori, binu ebikurya ebyenju, nakyo obu kikucura, nakyo ninkimanyiirra nti hati egi nayo rwakisookori, ekinyonyi ekyaakana eki nsobola kumanyiira, bwooba ka